<hesitation> nte suan ku na ku in ina yua ku ja <hesitation> kuga chi ni kɨtɨ yuan chi kɨtɨ jitó ña'á ku na in ja kivi a chi tu kixi kɨtɨ un chi jitoña-ti te jaá chi in kɨtɨ ja ku vilú unn chi oó ja ntivikoy konte ka kixi jinaá te ja ku ja ku ina ina ku ja jitóga jitoña ja kivi a.